Raha gne tiako da aleo aloha dite satria ny kafe izy io mahazatry avao koa izy io, raha agnao zashy zatry mihignana azy koa raha misy fotoa agnao sy mihignana azy da ta hararirary zay lohagnao aminazy, e dite sy magnanao akoa zagny ndre mihignana agnao ndre sy mihignana azy agnao da sy magnino, dite.